To ami wo ma̱n kolti zhin ka̱ɗe ami a kol zhin kolti kawo ko wokudu ko gwe me so kuma ɗe kume gem ka̱ go a kum ta̱mti gwas i'e kolti zhin pa̱li cin kolti zhin illa̱n ɗa̱ka̱ mas ilgwe ɗe pa a na pa̱lti wu kap iljwe ɗe pa a lam pa̱lti go na̱ kolti zhin ka̱n a pa̱lina̱ nali ka̱n kuma a ci na̱ nali ka̱n a wul luka̱l a wuli wul mil jini ɓatlti lishti ji mil jini ƙwaras na̱ nali ka̱n a pa̱li so gem ka̱ go kolti zhin ka̱ɗe illa̱ pa̱li gini to ama aa mal nɗa jwe a ɓalsi wu si mago kwarai da gaske a kum ta̱mti ga̱ za̱t gwasa̱n mal niɗa a ngo da a ba̱lsi sannan go ka̱ dlel wo a mbo ze a ba̱si a shotisi ze ka̱ ka̱sa̱l asa̱ tla sannan go a a sa̱ la aa sa̱ la ngoti na̱ bi gwasa̱n mus de to ama mal mago gaskiya mal pa̱li cin domin na̱ nali ka̱n bkatu jini jwe ɗe pa wo kaman kolti zhin yilli sogo yek ka̱n a pa̱li na̱ nali to mal zuwa ka̱ kol mus sa̱ niɗa a lubi a yek ɗe wul ɓatlti bukata jina̱n ama a na wulti ɗe kolti zhinwo bal wul domi jwisi wo kap sa̱mogaa ten kolti zhin ilgwe a lami ta dlaƙini gaa ga̱na̱n teɗi mi gyazi go yek ɗe ta̱ngiɓa̱nkolti zhinna̱ ang ɗe lop. Ta̱n giɓa̱n kolti zhin kolti zhin wo yek ɗe bali ms ma̱lgwe pa wo ma̱n kolti zhin ka̱ɗe ti ka yen go na̱k nin go ka yenti ka̱ wa gwasi ta̱ mbuni iˈe to ta̱n giɓa̱n kolti zhin kolti zhin ka̱ɗe ilgwe ɗe pa ma dla̱la̱n a dani wu kume tantu mbi dli yek ang li kaal go apa ka̱ ka̱ wul mal aka̱ zi ka̱ zi maal wugo to ti mago ta taimaka ki sosai ta zik ang ten ilgwe ɗe pa wo ka̱ na pa̱lti wu mus ilgwe ma̱ na pa̱lti go ma̱ lamita̱n mbi ilgwe ɗe ɗe pa wo mil jina̱n a mbi listi sanna go a mbi ilgwe ɗe pa wo ma nguki ka̱ lbii ga̱na̱n wu to sannan go hal i yau ka nan pa̱lti yek ka̱n ka pa̱l lubimii na̱ nali pamma kme hal ka̱ kol zhimi hwaɓi go be we ten me ka̱n ka tlo aka̱ ɓo bii gwa ɗa̱ so ama hal ka wul ga̱lla gwe ɗe ka ɓoten gaami wu na̱ kintisi na̱ ɓotisi kap wulpi pa̱li to ama wulpi mbidli so se ten kolti zhin kume ka̱ da̱m ɗe ma̱n kolti zhin iˈe wu zam ka te ka̱ lu ga̱n a mal gon yen wa gwa so, ama kap sa yenkigo ten awa mbala̱n ka̱n ka̱ ni to ilgwe a na yenti go yek ɗe, kolti zhin wo yek gipni ma̱samman mi gyazi gyazi wo ma̱ yisi lgon so se ko kolti zhin, kolti zhinka̱n ma̱ giɓi a yekka̱nhal nige ma̱ yi dani hal ayo ma wu ma̱ ni dlo donna̱k ninga̱n mago gabato ga̱ lulpi llpi ze ɓa polamndati. kowoni ba gyazi na̱k ningo ilgwe nit cina go yek ɗe ta̱s yeni wo ta̱ laka̱m zhingwas wi, ilgwe nit cina go yek ɗe ta̱s yeno ze bi dli ma̱n nalti ta̱s ɓak zhin yek ɗe ilgwe ɗe pa wo mo mi gyazi wo yek ka̱nma̱ dla̱k.